Ñ'antony ñ'ilà kodiha fañodiha paty: -Mba tsy hamozaky, mihena ñy fotoa laninteña, ilà koa ei, hañodiky pat'iñe mba ho soa, halemy soa aminy ñy ñ'ilany ñ'olo azy aminy ñ'ilanteñ'azy, iñy koa ahita ñy fahaizany ñ'olo miketrike, ñy fañodiham-pat'iñe.